Ceru, mil, dos mil, tres mil, quatru mil, cincu mil, seis mil, sieti mil, ochu mil, nuevi mil, dies mil, onzi mil, dozi mil, trezi mil, catorzi mil, quinzi mil, dezisseis mil, dezissieti mil, deziochu mil, dezinuevi mil, venti mil, ventiún mil, ventidós mil, ventitrés mil, ventiquatru mil, venticincu mil, ventiseis mil, ventisieti mil, ventiochu mil, ventinuevi mil...